La handeha a Sibéria zany da minday ankazo matevitevigny eky sa hoa, da minday ba kiraro da na anigny maro anigny matevitevigny gn'ankazo hisikinagny satria mangaseky bé amignagny, sy mandraigny, sy antoandro sy hariva, mila miomagny sara, gne volo avao koa mila tandremagny sara, satria manimba volo manko gn'andro mangaseky io.